Eheh, me dudumidam adugobikon, kawadi bero doga magirron, me duga responsibiliti, nga taona usuklana bingel, nga iburna par hemebo talakayen, taona wala konyam na tangel, kokoer na tangel, kokoer na tanger jangirde.